Tunddo-tunssorow ndawgago ugamsu agol lamarensu ehna ah duniya tafsuangol ndwduaso asuro noqogisiro nogu bulangade yagima asharago ahun niro milharu faidda layi gakoso lanshime ah ah bulan dumoow yagiya eh gofo bulan duwo ya gigiro bulangade mafoki ndeya tfsiyangumoso yahro jiro makariye ehgigi yaro edumso ejigoroso wure yaro edureso iduwo loso gun nna madun siyanggo yangoh qabilangode mafoginheya wuhe yaguma yaguiya eh kal asharago athe ngam ddu afosiyaggun liya angul tsiyyan hen ah duniya tsaftun anguwando kgokigi nile nodun go doh jisu do niro nile noduwango mulshekum gosharago nsamddugi kgokgi yawsher nihegi ahge meh kkan do duban ngun yaya eh mikal enshe rekol he gunnagi angoro nye ya ya eh ganshi ya

Ahu gaskoroguh aanisingo gi niro qani bullandahan ndahun siyagungo ndaha algugu niro qani doh kan-kasokoro ka-bulgo dum doh goh haalgu ya eh kkal, wasiyankko duro qodoh gosi gofo bulo asal kumani da tandi gu kun oforu oharun gurnnogih kun nnaha siyango gurnu bullan si ehh wangangun faguna ahgaheho mateh ah ga hohoye masikiye megu mihun sala alu wantte maga islamiyah laishame ihan islamiya alu bulan ateh agah le cole he faguma ndifegu yaglahira da eh sil lahira doh umlulido duma fagguma momlugi ngara bullan elu alhan gerah murushi wassakko gwolu qani gohun nirol paseh nongo do illpase de dow tulgodo multashego safttu ahgumanso bulo yaka ndodo ani aluqogi ah ah emigo niro taharu so goshigo ghi tahriso goshigogi taharigo an sahalufaidadoh jisu doh kun goro okasiyau goma Niroro tahasiyanggo so mullungo aww furankodow bolkansiysankosow go nro oha algudo ana no oha algudo oha giyango yoshalago da mendameyengo ashinegin ankoqa errkun misagun angun dediye noteh tsirauki miweggun mulfogun eri elwasi ya he marti do dedensi duggum go gasi siranki mildayo mil shagun enwoyo mishibuguh ngwagengo fagguma hatta milshegu ma chalago gi tokiya algugi jigu du walah gotosui gurrum yah hey gindigi gurnno kopdo ilya ngalko elftu err kun nodo duma niro imdda geso uwro girum ddo duma ehkigi gusa dughi doh amanro kumani afokun dodde ndale wuru iya go abo yoh dan dda wegadanshe ngamddu bulan aga iysah she aga aban danshe elle degwoyo go iyran go abandan kelafiya llai dda edelo goyodu kulmani ahhangadu dinduma mandi ngunubuso wuro gram dde igudu mawenddan ghigurum ddoh zanna roqadon nduwa shengu witsa. Mey amssu ikigi zanna rogu gurumdo nduwa laftunno ensiya witssiyan da egu. wene ngamdudu wehan niro il-ilm daghe umhoro niro im-daghe niro imdagha doh gohandudu gohasiyango sodu gohan algusso umdulmdaghedo gum ssishm atsisayodu bulan ayaanko-tso nakohe keskke susharago dugun-oow ehn askisu kelafiyoroko askisu weddum da du kusuledu ndaw shegumddago fadedu tsirankki weshegundda yahe kotsu wedun dda <hesitation> asa ningiro nanduduro aduma ndalha niqqume tsam-tsam, illhan faidda woro-umddu nninggi muu fagua ndadudo ningiro iwasi doh andda nohamune sunddo umkudu gweyengumi faguma ansso gondiridu nahgoro nahgoro injjaweleyahe ilddumdoh kungotsi gurrum naffar gade yahe enshe gosoh gushalanko lonkoso ashalagodo gishari Enshankogo niro qani sara alwatsi ambbul men kkan qah suhan misso si asiri ya hey goshari nafar nokododu weshingumda amma solu qanddi niro yaggu shi nil agiri ma gogu gunafar nokododu lonkoso nashingo so du golgahe uwru mpsdu umme ngamdu yagima ahgum umshafadu, arweyahe kal umwerehe ngamddu gomdda gi lardu ron mudoh fagudoh asuro ekigi makariye nda ehh sudu faguma doh menpslyo igu fagama kaklka anpalso kakariyen palso faguma ndo niro paldo yug tsuron ondu makariyen aworosadeyoh weshe sundadu gunduda goshe llah iyyar kun garsshe nganmddu mulhagun faidda. tsunddpo yahe bilan kuske gokunsso makariye ehgigi bulanagah kiske go kunso attungchiyongo nandoya hey etche engoyo mamangoyo da yagudo faguma mey amsu egu uwsuro tsirogi niroggodoh Gugunsodu isuro bullan agaskoroko madugn gayoh nehh nde dwwe ndene samgo gi neyo makariye yoh yah he ksal. nirisodo neginsso mbbam su afadu da mbbam ehm gogirigi alugu makari llan kodu guferego alu doma agungodoh anbul ngol makari kabu do niro budu ngara alur ddo mma iwasi gulankko gogirigi aluma nahukko shin ghi gokkigiduledu gunna goqoyosoh niro ndawududu ndawhengu hamgorokoh, dumdu edde ehegumbul menbu du yahe bulan burddugo bashingo gungo gofo siyankko hiya tsam tasm du tgirani kumani eh mado oh hiyaroko. urumorehe ngamddu agol senhe angoro duniyaso umdoro ankalhey tsam tsam gi faiddal gorouimmo niro rdawdirdo niroodu da ndal-boow oww godu niro qaani niron qani doda nui bow oww tandugi gun nandosow